Tyondo ne achame saiti eng' mukuleldo nyu ko teta. teta kotareti eng' oratinwek chechaang. mm ko teta nitok ko ikee, koniin cheko, iyalde, ichape mursik, <hesitation> ngialde kokoniin ko ii ilapane rapinik ap sukul, korook kwalchi kei chumbik kwalchikei tipit, ako teta kora kokoneech muito, muito kepaisheen eng' eng' eng' tumwek che chook amu eng tumwek chechook ko- kokipo keny ak kipa kitau poishek che kipa keny, korok teta kora kekon kepaisheen kuinet, kuinet ke ng'ekuut koparuu me <hesitation> komyunikeshon, ako kora kotareti ko ng'omi ng'omyunikeshon notok ko kure piik chepo emotinwek, kenai kole mi kiy neka aak, ako eng' komyunikeshon notok ko mii konyil aeng', ko netai ko mii nepo paipaiyeet, komii <hesitation> ng'ekuut. Kekute konyil muuch koe konyil somok ta konyil ang'wan, ko kei ne ka aak nemasikchi komye ng'ekuut konyil konyil cherupei che chaang kole, kenai kole kiyo ko kiy ne koroom saidi, akot ako teta kora kepaisheen kepatishen, ko kepatishen ke- ke pati imbar, ke kepaisheen kora ke- kelaiseen, kolae pandek, kolae tukun a- a tukuk ap imbar akora kepaisheen kelaeen tukuk ap kouu kwenik kouuu kiy tukul kine neki nekiipe.